Jeꞌ jeꞌ nntseina̱ⁿya cantyja ꞌnaaⁿꞌ sartyeⁿ na tajnaaⁿꞌa ñequio ñomtsco joꞌ tsuu sartyeⁿ luaaꞌ jeꞌ wendyeenaꞌnaꞌ na nnom na niom ndoꞌ nnom na chawaa na nleilꞌuenaꞌ naquiiꞌ caseina waa sartyeⁿ, sartyeⁿ chjoo na tmeiⁿ nlꞌuu na nnda̱a̱ na chaꞌ na cweꞌ na nneiiⁿ tseiꞌ cwii sartyeⁿ na nneiiⁿ tseiꞌ luaaꞌ cꞌuaa mꞌaⁿna tiyuuꞌ ajaaⁿ sartyeⁿ chjoowaa jeꞌ na cweꞌ na neiiⁿ tseiꞌ waa jeꞌ sartyeⁿ na xcweya jeꞌ luaa jeꞌ cwiicheⁿ sartyeⁿ na nnda̱a̱ na ma nntsaꞌtiꞌ cwii nantquie na chooti macachjoomti oo na tꞌmaⁿti xjeⁿchaꞌna nnda̱a̱ na nneiiⁿ seiꞌ na jnda̱ na ma nncjuꞌ cwiicheⁿ nnom ꞌnaⁿ mati na nleijndyee luaaꞌ macwii sartyeⁿ na tmeiⁿ cweꞌ na chooti catsiuuꞌti na nnda̱a̱ na nleilꞌue naquiiꞌ caseina nmeiiⁿ sartyeⁿ na ja wajnaⁿꞌa na cwilalꞌue naquiiꞌ wꞌaa jeꞌ jeꞌ ntyja ꞌnaaⁿꞌ ncuaa jeꞌ, ncuaa mati maluaa na niom. Na cwii cwii na xuiiꞌnaꞌ waa sartyeⁿ waa xjots waa xuaa na cahjoo ꞌnaⁿ na cweꞌ mati nntsaꞌ cwii ꞌnaⁿ na cahcjoo na cweꞌ xcweyandyo̱ na nncjuꞌ tsꞌom, tsꞌom xuaa xjeⁿchaꞌna na na nntsaꞌ na cajue oo cwii nnom ndaajnda̱ na nleilꞌue oo niom jeꞌ ncuaa na mantꞌmaⁿ jeꞌ waa yuu na jnda̱ manda̱a̱ na nleilꞌueeꞌndyuꞌ na nntseiñꞌoomꞌndyuꞌ nntsaꞌ nantquie na jndye niom jeꞌ ncuaa na ntꞌmaⁿ na quilalꞌue naquiiꞌ caseina yuu na cwiluii nantquie na jndye jeꞌ yuu na tachii tachii xjo xjo estufa xeⁿ nchii majnda̱ ma nleilꞌue nꞌoom na xuaa na nljo nacjoꞌ nacjooꞌ ljo̱ꞌ na nncjaaꞌa tsꞌaⁿ nꞌoom na nntsꞌaa na chom na jndye xjeⁿchaꞌna ncuaa na quiluii ntjaaꞌcooꞌ na nluii naaⁿ mati nueeⁿ nnom ncuaa na na na niom na wajnaⁿꞌa.